يمكنني <hesitation> تأكيد ذلك ببعض الموضوعات من خلال الاعتماد على الحواس الخمس وتقييم التجارب المباشرة والتأكد من الأحداث إنها تتكرر بطرق متوقعة، مما يشير إلى الثبات الواقع من خلال التفاعل والتواصل مع الآخرين وملاحظة ردود أفعالهم يمكن أن يعزز الشعور بالواقع، كمان التفكير النقدي واستخدام المنطق بشكل كبير لفهم الأحداث.